Mbaara noli nende emipango tsiokhukhaba, nomba emipango tsiokhutsiri poa mubilamu bwe ango nobukha asubuhi mpaka obukhe omanye obukhanya noibangira khumipango shina kanyekha obushe asubuhi oenje ango shinga ali oenye shinga litala lili nobukha panga olabushira ni khukasi ya ango bushira khukasi ya ango chiaka khukola chatsi khuli khulima injila mmukunda naluemba, yakhaola bisee fulani noli ne ing’ombe linia mushiko otsie otsiboye abundu itchiaka khuaya noochililanga orio, tsiaka khukhola lokasi ya ango yietsie shuguli tsie tsikasi tsimbemba nochenda khumatala nokosia bitsee khulwo tsimbemba tawe, khola emilima chie ango shinga tsie lwe mbukha asubuhi ndienya eenze tsili tsifwe ndeenya enime, khuli okhuaka kenyaa ndaaka khuli khushugulika khukasi ya aango kenyekha eshughulika. Ili nerurakho ninziakho nerurakho kidogo nenjendakho elwanyi hiyo endeshe ekasi ya ango neetsiriranga ango, aleshe okhukwama tawe noba nende tsishughuli tsimba nende amaono kario otsitsanga okhutsirira obulamu esie nziriraa nekasi ya ango na khandi bupanda bundi ndi murumishi wa nyasaye. Na niimanyile enzitsaa mubuuduma nomba okhusala nomba lisala lie shitere khulwa okhukhonyana khumanya shinga buduma nokhubukha orange ekhale ekasi ya ango khuli khulima enimekho tsili tsifwa likhubi lili lisukuma ndakekho eenje ango shinga aekhare eruree amgo naali sawa ili wenzitsanga emba na inyuma we nzitsanga ishiamire tawe, kho omuhulishi wanje khumwana abandu belitala nomba bali hango nobukha tsiaka khukhala emilimo chichio tsia ango tsiaka okhukhala milimo chichio tsitsakhokhonya emilimo khukhaba khumatala tsimbembaa nende amakhusha abandu bakhulauma tawe lwaobukhanga anyo mulwanyi muyumbile sesola veraa ango lisukuma libere liyumbila yakamo ebikukula bibare biyamilemo kula omusala ofurekho ebikukule biwre, oenge shinga ango ali, ango abe sawa shiwtsa okhutsiaka khula umbwa ochendaa khumatala nerela amakhuha noekhasibwa mubikao tawe buli omundu nakhunya anyolanga noli busy khumilimo chitsu sasa nibahenga soonyala khunyolekha mubikaa bio khulaumibwa na abandu ta wayeesia juu. Chini khuchipisi khumulimo chichio norura oruranga notsia khushipindi sio omanyire otsitsangakho emboreranga abajumbe nomba abikho bosi be mutsigrea nali mama nomba nali omusiani wefu na omusiani wefu bukha nelijembe lima khola ekasi ya ango kwanza lekhakhubwahera khumaduka asubuhi lekha khubushila mutsijunction asubuhi naenya fwana fulani usakurire shino nomba nomba otsirire shina tawe so amakhuba kalia khutsitsa khumaduka musiani weuwe asubuhi nomba nomba mama wefu lekha khuuna khumaduka abandu bakula ebindu asubuhi ninausa uitsirekho netsimbemba oiburire kasi yo tawe bukha khukasi yiyo tawe bukha khukasi yiyo khola ekasi yiyo yitsa khukhuranga otsitsanga khuba nende abateja otsitsanga khuba nende obunyenyolelo sootsitsanga khulaumibwa mshikao bio khulaumibwa mbu makharera amakhuha wakharera amakhuha wakhakhola eshitawe shio tsitsanga khulaumibwa wamenyaa wasabaa abandu wamenya wasaba abandu eshiakhulia khoalia nende abana tawe shichira warera butakha bwa tsimbemba soonyala okhukhola ekasi ya ango ta noli omusiani wefu lima aango ukhonye mama ekasi shinga musomiaa abana lekha okhuenga ati oobushina shina mbula otsire khumaduka okhabe tsimbemba nimubaya isdraff mbaka lwabuhira bwa ocherera ango obula eshindummakhono mwakhachiaka okhuibana nende mama watoto tawe ba busy khukasi ye anga. Noruraa oleshe angoali sawa noli mama khola ekasi yiyo anyo wuwo abe sawaolamenya mubulamu buso butakha bwo khusabasaba nofutsakhi amare nootaumibwa noikhala mbikao nende mufiama na abashio tawe erila ino oiniekho ursiepeace khumilimo chichio chia anyo.